راح أختار اتحكم باحلامى لانه أحلامى هى أنا هى ذاتى ال او الأشياء اللى أنا نفسى تصير ما قد صارتلى بعد أو كان نفسى تصير بالماضى وما صارتلى بالماضى ، <hesitation> راح أتحكم فيها ، بحطلها حد تا الأحلام والطموح الزايد مرة يفور ،فأعتقد إنى أتحكم باحلامى وأضعلها حدودها.